जे तिअ जुन म तु मन, जे तिअ जुन म नाम् तु हुन, जे तिअ मन लो अहे, दे तिअ मु एतो ए मन लो अहे, जे जुन म तु खुब् बेसि गरम् होये, <hesitation> खुब् बेसिके गरम् प्रए। अरो ते तिअ भल् भल् फोर्मुले लगे, जेनेके कोथल् लगे, आम् लगे, ते तिअ हेबु खबोले अमि पौ, आम्, कोथल्, हेबु गोसद्, <hesitation> कोलिमेरि, कोलिमेरि पिनि, गोसद् लगे। हेकिनि तैम, अरो <hesitation> मरो पुकुइतु म सस उभोय्न दि होये, तेनेके <hesitation> जुन म तु, तेनेके मु मन लो अहे, जे तिअ जुन म नाम् तु हुन, अरो जुन म देसिके गरम् होये। अरो जुन म होते, अमर् पैख, हकलो स्कुलर् सत सतिबुअ पैख स्तर्त् होये जुन म होते, तेनेके जुन म होते, <hesitation> समोहिअ पैख स्तर्त् होये, जो जुन म बोलि कोलेम न मु हेकिनि मन लो अहे।